नुन्ग् <hesitation> थप् कुअ नुन्ग् खुतकुअ मबुदेइ गपुन् गुन्। मुन्से थककु <hesitation> खुतकुअ गपुन् नु थकै पर्निसर् सोक् नै कु सैनु अरु। रुन्ग्पुर् कुअ तेप् कलम् ननि <hesitation> जैगहु तिअरि कलम्। <hesitation> इन्जुर्पुर् कुअ सप कलम् गुन् तन्ग्ति जैब् लब्। प्रैमर् पुन् बेने उनौ कनपुर् कुअ ब्रोस्रो अरु गिदिर् जैगहु कुअ <hesitation> रोल जुगपुन्। भिको पोरैनु गुन् तिन्ग् जैब् लब् नेति खुत् पुन् दने लब् अरु सप कलम्।